ഏംകു ഹെലികാഫ്ടര് പണ്ഡാ, ബാരി വരടാദന ശബ്ദാ, വേഗവാദു തിരുഗുന ഫേനരു, ബുകാ, ആകാശഗു പാരുന പുമാംചക അനുഭവ ആപുഡു। ഉനുനു മുക്യവാദു സേനെ, തിരുത്തു സേവേലിഗു, ഇജനഡാ പ്രവാസക്കാദു ബലസാബിരു। ഗാളി ഹാകുന ശബ്ദാ, ബുകാ, ഹിര്തിദാ, ബൂദ്രശ്യാ, ഹൂനഗാ, ഒംജി വിഷേ സേവേലിഗു, സേവേലിഗു, സേവേലിഗു।